السلام عليكم عساك على القوة الله يعطيك العافية انا جديدة هونى ومعرف المنطقة زين محتاجة اعرف وين اقرب مكان شرطة اذا تجدر توصف لي الطريق <hesitation> يعني اي شوارع امسك او اي معالم قريبة ركز عليها اكون شاكرة ليك جدا واذا في اكثر من طريق ايهم اسهل او اوضح لي.